wabe tun he yɛ fantan dirobe han mu zun hu mu zun ma tete nunɛ be tete'a mana ɲui wari tete mana ɲui <hesitation> dia nɛ male nicozanɛ boni mu'a cimizie cimizie oyi ja cimizie nɛ hɛtian mu bɛ boni mu dan a'a nɛ amu ɲu we boni <hesitation> tomi ma a'a o zenu a tomi di fa mi yi su mi di fa mi yi su um